<hesitation> Fomba agnanaovana glasy <hesitation> sisy ronono ndraika: <hesitation> mila siramamy a de mila a <hesitation> fruit, fruit zaigny tianao, de <hesitation> mila <hesitation> vaingana glasy, de <hesitation> amin'ny alalan'igny a agnamboarana ananjy, d'efa sy mila ronono aby igny fa mamoaka tsiron'ny glasy zaigny tianao.